Feni be o ke owari me nama i bra ani ori ongo-go bo opu sin ongono kuroma te ke owari me nama o fin paka wenii te opikina bome ane o obii me bio gboru bala kpepu te ke bo opu simme ongono gbanaba sime weni ofin paka-paka te bo te ke sin me ongono mie gbana wenii te ani biee bra late bebe oweni k wari me mie nama ba o wari me namate bebe oweni anibio soba o anibio sote bebe-e ane o saki owo so ryiba, meni awonu ma iyiba meni pakaba ofin pakaba ofin pakate bebe-e opiki ongbo ba o ke boha o pakate bebe o ongboba o ke boba bala goye-goye muju gbori-anga sin kro gbokiri o pakate obii me oke kpepuba ke bo wari me mie namaba o ke wari me nama krama-kramaba o piki jein anga mu so ani jume i ani kanfante piki so jein anga mu so <hesitation> opiki sin <hesitation> jem anga piki jein wari piki balame gbon gbon bo osime anga me bo opusin me ongono opiki ke bo gbanaba o piki sin pakaba ane ori femibe ori okorina ma. bu inimgba ani wari me nama-a ani wari me nama be fenibra emi but ja fem jumo namate waribio ane in soi but feni <hesitation> ori ongbo ori okorinama opaka te bo te ongbo gborubala so ongbo ke boi gboru diki ongbo ke bo <hesitation> sin me ongono mie gbana-gbana te oke owari me nama kramai ane ori <hesitation> fenibe okorinama o jein sigmate block teme-a, o <hesitation> so sigimate agbagbe fe-a kuma bala na, inya bele na, na sin ane